नासूर की दाल सबसे. पोहिले तो पानी मुंज रोझौनी पोदनी टेटके बद अगियाक तो चोका लाना टेटके बद नून मचोयी पेरनी। या टेटके बैड दो परी मसरू की दाल या टेटके बैड दो पेरो पानी या टेटके बैड दो एनो दुई सिटी या टेटके बैड खानोक तयार होन।